Lu primu nùmeru: zeru novantunu cinquantunu sittantasei zeru tri. Lu secunnu nùmeru: tri tri ottu tri setti dui unu quattru cincu setti.